Ia, fômban-dreo Kenià àby io izen̈y misy maromaro fa ny haiko volan̈ina edy masaizeny misy izen̈y reo fataon-dreo vahôakan-dreo izen̈y. Avy eo misy soalia izen̈y koa m- zay izen̈y Karazan̈a lafety fataon-dreo miaraky resaky fandokisana koa.